سریلانکا د مصالحو ټاپو بلل کېږي. د دوی پخلی د مرچو، کاری، ناریال شیدو او وريجو پر بنسټ ولاړ دی. «هپرز» یو دودیز خوراک دی، چې د وريجو او ناریال سره تیارېږي. د سریلانکا خواړه ډېر خواږه، تند او خوندور دي.